I kom veq 5 minuta me bo ni drekë kogja t’shpejtë. E marr ni copë bukë, e prej shpejt n’mes. E qes ni sallatë, fletë sallate përmi. E qes ni pjes’ kaçkavall ose djath. Ni domate t’preme shpejt. Ni copë mishi shumë t’hollë. E boj krejt bashkë, e shtypi, muj me e pjek nashta pak edhe ja nisi me hangër për 5 minuta.